والله اكثر مشروب احبه اكثر هو مشروب احبه هو الجاي وما اكدر استغني عنه وطريقته انه اخلي بالقوري تقريبا ماي نص نص القوري واخلي جيله جاي مالاحمد واخلي وياها كم هيلايه اخليه من يفور شوية انصيه يتهدى وراها اطفيه